I chen communican fra de loiatri annastandose, eh, beuiando, faxendo a pipì in sa e in là pe marcâ o territoio e communicâ a-i atri chen che de lì ghe son passæ e che conoscian o pòsto dove son.